Yang paling to suka di loloda itu makanan anako ngom kalu di loloda kan cuma pepeda yang paling tong suka yang pe tara maruka wakana wakana wakana yang pertama wakana sampe ani kia wa weleta wo weleta wo weleta iboloto de aje mane wakana ketoko peda man kan ngom loloda mia kesukaan mane mi magae manege wa ma inomo mane kan ngomi mi magae loloda manyawa ino ngom mi magae. <noise>